Gne Canada moa zany da mandeha ame publicité ame Facebook toa, mitady asa anareo mitady an'izao anareo miavia à Canada aty satria ankapobeany zany olo fa antitrantitry olo fa retraité aby e mipetraky amignagny da mila olo mikarakara, da mitady amiizay indreo mitady olo aty ro anareo, hiasa, hikarakara gn'olo be toa.